<noise> एब फुलक नाउ कहले जौ कतेन कतेक हमरे घरवा वेरए एब सबसे बण्ही रोपलही हमरा फुला घन्टी फुलवा, अ सएपत्री फुलवा । हसे तिहारआवके सोहरैमा लागी कर्ले हसहु उहे मखमलिया फुलवा अ उअ चिङनहरावक फुलवा । एखाने यालिली बणै तितुलिया फुलवा, लिली फुला कहसाहु हमरा । अ हसे कथकहसाइ अ सिनेरारिया एखाने बणै याइली । हसे ओकरमा लाहुरे बणिय याइली । हसे गोदावेरए कतेन कतेक प्रकारक गोदावरी बणै । हसे अ कथकहसाइ <hesitation> उहे घन्टी फुलवा फेरी दोसारी बहुत बहुत बणै परकार । हसे ओकर साथ मा हमार बेगन बेलिया फेन एखाने पुरै माजा बणै भेल बेगन बेलिया फेरी बणै । हसे अ थोपवा फुलवा फेरी बणै हसे ओथिया बुटी फुलवा बणै हमार । इहे हलइ फुलक नाउ सबह ।